Jari injo nakke punna ko panjamaang, nu nganre minto dikua rie alasanta ammari jama karena na saba inni kitte buru'ne ki injo buru'ne a dianakkangi rilino, atallasaki rilino injo min to'ji nahalu jamang yya salain injo jamang ya punna jamang to nu lohe nga'ha lohe dipikkiri pokokna apa-apa intu mae ri balla a ni naha-naha ngaseng kah intuji tujuangta anjama ki taua doi na ji dihoja. teppa dikua kulle injo taua ri balla a rie to na halli-halli na pisa'ringi to i apa kujama ya akulle to' i pole na na tutupi kebutuhanna injo taua ri balla a punna anjama'a injo mi injo di naha-naha taua punna jamangki injomi na ka'doro taua anjama kah saba rie tau riballa attajang. na rie todo se're alasangku ka'doro anjama injo gara-gara bahine kah nasaba apa injo to toana bahine ya tala hoja ki punna rie jamangta tala na hojaki punna rie doi' ta kah punna na buntingki pole i dui' pa. Akkatuhoki bahine doe' pa jari injo doe' a nu tala rie minto' do punna pole anunna nu tala rie mintodo nu tala rie mintodo injo <hesitation> apa-apa tala make doe' kah nasaba apapun na gigaukang doe' pa doe' pa akkarena na injo doe' a anjama paki taua na pakulle guppa doe' tala kulle tau mappa doe' punna kunjo jaki cidong ri balla a angjamapaki. jari intu injo punna anjamangki taua harus mintodo ki di kaddo-kadori kalea tala kulle pole taua a lamma-lamma punna anjamaki